مش حدائق اوي بس ممكن ازرع يعني في قصريات زرع صغيره كدا نباتات وورود، فيه عندي، وعندي نعناع وريحان وصبار، ممكن ازرع اي حاجه يعني، وزرعت زراعات مثمره قبل كدا وخضار وشبت وكزبره وجرجير، فيه كتير يعني.